زموږ کورنۍ شپږ غړي لري. پلار مې شاوخوا پنځه پنځوس کلن دی. مور مې نژدې پنځه څلوېښت کلنه ده. زه خپله درې ویشت کلن یم. یوه خور لرم چې شپاړس کلنه ده. یو ورور لرم چې دولس کلن دی. او تر ټولو کشر ورور مې پنځه کلن دی. موږ ټول سره ښه تفاهم لرو. هر یو خپل ځانګړی رول لري. زموږ کورنۍ منسجمه او مینه ناکه ده